Pёmaak panjankaapí paludisёm manjakύ jábu jápul unuk. Unuk mobύ mёёmpurir kaya bёconkan bánjínal. Bёconkan bánjínal acíwe; mёёnko bánjinal mύumí kёţásёmun kёcunkёndёran akuba kёyёs: bёñal apurir kaconkan unuk, bёёláj kёcáapaambёl kёёkёmbёlan dí kafe ná sύkar kuba kёёndaan uwamb unuk dí ilef. Ocí uyёlaniţ ko kёya opital. Opital kak umbandёrёl budolu tesёt pur bunjeejύ ntáasiyoŋ acíwum. apёre busísёtírύ, bupicáru buko bii meebi kancύkáanύ paludisёm mёёnkoopёrime: parasetamol, eferelёngaŋ.